Ny atao hoe aspiratera izy fitaovana izay mety hagnadiovana ôhatra hoe fanaka na tragno na tokotany hitrôhana le loto zany.